हम एक बहुभाषी देश से होअले के नाते कई भाषन के नाम जानिला जइसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी, हरियाणवी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, असमिया, डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, उड़िया।